Ny olo a Belgika angny zay lafa mangetriky ee!asiandreo labiera <noise> la-lafa mihina koa reo la asiandreo mofo da <hesitation> hena, da ovy-ovy nendasy hoany miaraky amin'ny moutarde, izay zany ny hany tena tian'olo agny